عدد أزواج الأحذية اللي بمتلكه حوالي ستة تنوع بين الأحذية الرياضية والكلاسيكية والعملية قبعات بملك ثلاثة قبعات بعض القبعات العادية والبعض الأخر للحماية من الشمس بالنسبة للنظارات عندي تنتين واحدة للأستخدام اليومي والأخرى للأنشطة الخارجية,